Bere, tara, talle, ewo, oro, araba, atar siraou, aowe, orene, ore obere, ore tar, oro talle, ore wo, ore araba, ore siraou, achu, achu nne, achun obere, achun otar, achun talle, chure atar, chura siraou, chura ouwe, chura ouwe nne, chura ouwe obere, chura ouwe ewo, chura ouwa oro, chura ouwe siraou, bere achu, bere achuri nne, bere achuri obere, bere achuri otar, bere achuri talle, bere achuri ewo, bere churi oro, bere achuri araba, bere achuri atar, bere churi siraou <hesitation> bere achuri aowe, bere churi oro tar, bere churi oro talle, bere achuri oro ewo, bere achuri. Oro, bere churi oro araba, bere churi ora atar bere achuri oro siraou, tar chu, ta chu nne, tachu obere, ta chu otar, atchu talle, tachu ewo, tachu oro, tachu araba, tachu atar, tachu siraou, tachu aowe, tachu ore nne, tachu ero bere, tachu aowe, tachu ore nne, tachu ero bere, tacha ore atar, tachu ero talle, tachu ero ewo, tachu ero oro, tachu ore araba, tachu ore atar, tachu ore siraou, tallachu, tallachu nne, talla chu obere, talla chu atar, tallachu siraou, tallachu aowe, talla chu ore nne, talla chu ore bere, talla chu ore tar, talla chu ore talle, talla chu ore ewo, tallachu ore oro, tallachu ore araba, talla chu ore atar, talla chu ore siraou, <hesitation> wachu, wa chu nne, wachu obere, wachu otar, wachu talle. Wachu ewo, wachu oro, wachu oro araba, wachu siraou <hesitation> wa chu ore, wa chu ore nne, wa chu ore bere, wa chu ore atar, a chu ore talle, wa chu ore ewo, wa chu ore oro, wa chu ore araba, wa chu ore atar, wa chu ore siraou, kora chu, kora chu nne, kora chu obere, kora chu otar, kora chu talle, kora chu ewo, kora chu oro, kora chu araba, kora chu atar, kora chu siraou, kkora chu aowe, kora chu ore nne, kara chu ore bere, kora chu ore tar, kora chu ore talle, kora chu ore ewo, kora chu oro <hesitation> kora chu ore araba, kora chu ore atar, kora chu ore siraou, kora chu ore aowe, kora chura aowe nne, kora chu aowe obere, kora chu aowe tar, kora chu aowe talle, kora chu aowe ewo, kora chu aowe talle, kora chu aowe ewo, kora chu aowe oro, kora chu aowe araba, kora chu aowe atar, kora chu aowe siraou. Araba chu, araba chu nne, araba chu bere araba chu otar, araba chu talle, araba chu ewo. araba chu oro, araba chu araba, araba chu atar, araba chu siraou, araba chu aowe, araba chu ore nne, araba chu ore bere. araba chu ore araba, araba chu ore atar, araba chu ore siraou. araba chu aowe, araba chu aowe nne, araba chu aowe obere, araba chu aowe tar, araba chu aowe talle, araba chu aowe ewo, araba chu aowe oro, araba chu aowe araba, araba chu aowe atar, araba chu aowe siraou <hesitation> Atachu nne, ata chu obere, atachu otar, atachu telle, atachu ewo, atachu oro, atachu araba, atachu atar, ata cu siraou <hesitation> atachu aowe, atarchu ore nne.